Ek mahange restro mein vetar ko kaee prakaar mahattavapoorn kaushal hona chaahie. vetar ko hamesha paesevar aur saumy hona chaahie. Vah graahak ke saath shesthaachaar se pesh ave. Aur kisee bhee sthiti mein shaant aur vynan rahe. Sanchaar kaushal usee soast aur prabhaavee rahe. Sanvaad karana aana chaahie. Taaki graahak ko menu ke bare mai shi jaankari mil ske. Aur vah apni psand ka adesh de ske. Dhyan kendrit krno vetro ki har grahak ki jarurato pr dhyan deno chahiie. Bina kisi ko najarandaaj kiye usee smajhna chahiie ki grahak ko kya chahiye.